والله الرقم الأول يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة صفر خمسة خمسة والرقم الثاني تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة صفر تسعة تسعة كررها تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة صفر تسعة تسعة.